<noise> Eritsereto hoe vaky gny fantsakanao rano, la nikaiky olo mpanamboatsy tuyaux iny iha mba hanamboatsy azy. <noise> Ino gny ho resahanao?